मटिया के मूर्ते बड़ोंक आगे तो चोपड़े माटे पोडने कोरने तेतुक बारिक चने पोदोने। तो मटियाक खूब ओलने पोडने ताइ तेतुक मूर्तिया का आकार पोडना बदना।